<hesitation> wákatɩsɛ sɩɩmíí maá yála maá dó iremɛ? <hesitation> gbɛtɛrɛ dómo yɛ alaafɩyaá yá fɛ tɔnɔɔ, ñŋ álámɩná lɔ ŋñ dó bʋʋvʋ páá ŋñ dó bʋʋ talá nɩ, ŋñná sɩ ŋŋlaafíya ŋtɔnɔɔ kʋʋ vóli níí yá bʋká bʋyɛ alaafíya fɛ ɖ tɔnɔɔ. Bʋyelé bʋ bisí báa aŋʋʋ yúkú dómo ka do. <hesitation> mʋʋ sɔkɔwa mɔɔ, ñŋ dómo kɔnɩɩ maá dó, amá ñŋ bʋtá kɔnɩ ɔɔ, matáa dó bɔɔ. Maá yála maá dó ŋsɩ dí fɔsíyá ɩsɔɔ aɖiriiyáŋkaá ka tɛlɩ, gbaálaná <hesitation> lʋŋlɛ ayéé gbaálaná dikpeere ilimó ñka, ñŋ ma tána darɩ yɛtɔ ma tíɩ físa. Ŋnáa? Gbaáná dikpeere, ñŋ kʋ gbalí kpaá yɛ gbaálaná kádɩɩrɩ, ɩɩ físa álɩ kʋ fɩlɩ sɔsɔ na tɔɔ bʋká ire mɛ ró maá yála ŋsɩ kádzaŋá maá yála ka físá kádzaŋá ma bʋʋ, sɔsɔ gbaáná- gbaálaná kádɩɩrɩ álɩ gbaálaná saláa daarɩ, maá yála ka físá mɩnɛ ró, ñŋsɩ ma wɛná dáámá lɔ matá maá yɛ darɩ bɔɔ maá yála ka fɩsá mɩnɛ. Bʋʋ wʋlí sɩsɩ maá yála ka físá ire mɛ ŋ gbaálaná bʋkaa ñŋsɩ bá mɔsɩ bí ka gboló lelekʋrɔ, maá físa, ma domóo yála ka fɛsí sɩsɩ <hesitation> gbaálaná lɩɩdzʋ ayéé lʋŋlɛ domóo dzɛ, maá yála ka do ŋsɩ gbaálaná lʋŋlɛ ayéé lɩɩdzʋ dómo mɛ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ maá dóó wɛ. Tɔɔ bɔɔ yeléa maá dó mɩnɛ, bʋ yɛfɛ ma tɩtɩŋɛ ma tɔnɔɔ alaafɩyaá bʋ yelé maá sʋrʋ matɩ maá físa sɩsɛɩ má yálá ka ɖoro sɩsɛɩ kayɛ mañdɛ, dí dɛɛ maa gɛyá má pns bíɩ ŋsɩ bʋ talá dómo wakatí ró, má yálá ka físá ka do ró. Ɛɛɛŋ mɩnɛɛ yáa dómo tɔmɔ, bʋʋ bisí álámɩnáá físá sɩsɛɩ, ññ do bʋ tala ní, ñŋ dó bʋtalá ññ yálá ka a doro sɩsɛɩ ró ka yɛ dídɛɛ bʋ bisiyá sɩ yɛ. Tɛfɛ dómo yɛ alaafɩyaá yá bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋñ dó bʋʋvʋ, ŋñ ná sɩsɩ ŋ tɔnɔɔ bʋʋ vóli ní, bʋʋ fɛnɩ alaafíya ŋ tɔnɔɔmɛ. Tɛfɛ dómo, mɩnɛɛ bʋná wɛɛ dzɛ, bʋ bisí álámɩnáá dó bʋ tala ɔ tɔnɔɔ, tɔmɔɔ vóli léle-léle. Tɛfɛ dómo dée, dómo dé fɛ álámɩná tɔnɔɔ.